Nti sɛ wotwe aduane mu nsuo a, ɔtim ma no da hɔ kyɛre a ɔnsɛe. Yɛfa aduane bi te sɛ ntoosi a, wokɔte ntoosi no ba a, wode bɛto hɔ a, akyɛre a ɔbɛdi nnansa no, ne aaporɔ a wɔntim nyɛ ne hwee so sɛ wode ba a bi wɔ hɔ a wobɛtim aakyim ne mma no aafiri mu ne afei woahata ama no aho ne woanyam asi hɔ a wobɛtim de ayɛ wo nkwan. Ɔno ne kyerɛ sɛ woatwe mu nsuo. Nyɛ ɔno so nko ara, bankye so wɔ hɔ. Bankye wokɔtu ba ne wode gu hɔ a, ɔbɛporɔ so wobɛtim aatwitwa aadwa aayi ne hono ne nyinaa aatwitwa de agu awiam ama ne aaho, mu nsuo ne nyinaa aatwe ne afei woasi. Woasi a wotim de ka aduane foforɔ a yɛ yɛfrɛ ne konkonte a wodi a ɔte sɛ fufuo no ara nti wotwe aduane mu nsuo a, ɔboa ma ne da hɔ kyɛre. Wotim ma ne da hɔ di nna bebree a ɔnsɛe a berɛ biaa wopɛ sɛ wode di wo dwuma so no, wotim de yɛ ne saa.